लाइट बल्ब टंगस्टन फिलामेंट की विद्युत् धारा थें गर्म करीक थें प्रकाश उत्पन्न करदु। ज़ब तक की यु उच्च तापमान पर ना पौछी जौ। जै से कि दृश्यमान प्रकाश निकल्दू। फिलामेंट थें बणोंण मा प्रयुक्त धातु गर्म ह्वे थें चमकणु शुरू कर देंदी। ये वजह से हम थें रौशनी मिलदी। क्योंकि या बहुत तेजी से गर्म होंदी। येही कारण सी ज़ब हम स्विच दबोंदिन त लाइट बल्ब काम करनू शुरू कर दीन्दीन।